Ɖɔɔba dito fɛɩsɩ: baá di kʋdzɔɔ, baá di baŋsi, baá di miiná, gɛrɩŋá baá tɔkɔr, digésire baá tɔkɔ, akúwá, ɖɔɔbaá tɔkɔ seesé, seesi yáa ba dito páá ɖɔɔbɔmɛ. Káseisɛ, bɔɔnɩŋɛɛ bánáa tɔkɔwáá bʋká bʋfeé, bʋvʋ kala, bɔɔ nɔɔɔ má yáláa ka dzɩŋ ka tɩŋñ dzɛ.